א טעלעוויזשן איז א גרויסע סקרין וואס <hesitation> איז מ'קען זען אפאר מינע- מ'קען זען אסאך מינע אנדערע זאכן, <hesitation> מ'קען זען מאוויס, מ'קען זען ווי אזוי מענטשן שפילן, און מ'קען זען נייעס, און ס'האט א שטיקל מיט וואס ס'הייסט א רימאוט מיט וואס מ'קען צמישן צו ווי מ'וויל- וואס מ'וויל.